Bines lilla dib yede shoji Donen bines yani aki worabes shawadatii. yani worabes shawadakun inin juu shoji doon mpaka yani shoji isa woijem kulli ini bere akii badafat uf lakisaa woatin dufte qolt qomor sun ama badda sun yeyote bere inin itlakis sun woat qolt yani shoji sun dib yette sitinen hiafti dubatan innama akama jibba.